ما المكان الذي قمت بزيارته وفق توقعاتك، ولماذا استمتعت به؟ المكان اللي زرته وفاق توقعاتي هو مكة المكرمة كنت متوقع أن المكان يحمل روحانية خاصة، لكن لما رحت، حسيت بالأجواء الروحانية والسكينة اللي ما لقيتها في أي مكان ثاني استمتعت هناك بزيارة الحرم والجلوس في محيطه، والشعور بالقرب من الأماكن المقدسة، كان شي ما يتوصف بالكلام